Edigh arooy olo ami na naniin. Olo ineghen den kedio iru igbeebh no relian inon arooy olo idi kua kezo arooy olo onon ooy ta tueni atal kua amiin odi akol ani neva morol kezo bho ooy bho amiin ezo bho aedi na tugh aghumdum eedi bho needighi mo kpo neniin ekii ana na gbeebin oreliom arooy. to digh okpo bho eedi nedigh eedi negbebh, akr bho adigh ezo keghe eedi seghe meenaan etuani ta aloor eedi, karolo eedi ne tu modigh eedi ta epir eki taghisigh te enaan. emiin ekol kua eedi te pir epeleghi ma adian te enaan esoore eseghe imaar obho eedi ne tumodighi obhho enogho meenaan, ologh to avo te enaan. Eko enaan aar ebho bho ezoor mod:ghi obho, ezoor ne sorona ologh tavo bho to onuma eedi nekar neekpuiugh! Meenaaa noomo ologhi eedi eteou bho. Ibho, eedi neekpulugho meenaan ediu eedi neghe te esio bho arooy emararaowy bho i eli bho idi nedighi okpo amiin idi nedighi okpo amiin io mar oko odi mezo loho ito digh aro odigh ukuarabh eedi nebe lee utogh Aar olo eedi tatueni etu akol udighi gha eedi ekona. teesi ebokia ekona. ana omiin io obhi eedi nedighi. kedio kin etede arooy olo eedi eghol kua udighi gha maar obho bho. ughurughi gha molom onon ovy. kedio nedi idi nini ne igi ne kurugh. ne mighiiy viigh ne miigh ne seghe hale. aar olo otudio mo oleena. kar aghudum eedi. eedi negba gha inagei ok ughol kna arooy <hesitation> ibha idi kua arooy olo. arooy ogiin ena kedio noseghe moda ena onogho zeedi leedio po ede uru ulo oma pana omiin oghol eedi ne miighogh ema bho ne kegogh basi ne dighi awung eedi. onu ikpo olo idi kuai pa ibha idigh oh. mdighom kua. oseghe. oseghe mibha oghi teesi olo odi kua oh ose munu idikua onogho mooy di kua oh. pizo eedin ikar neghugh avhudum eedino ikar neghugh aghudum eedi den ezo bho eed ukaar isi onu eedi ikpetiom mobho pezo ikar idi tu loor eed Ipa bho po arooy igbeebh orelion arooy. iph pa arooy olo ana ta tueni ato arogho mooy oh. miin astule ezo ooy bho natugh aghudum. miin ezo ooy bho amaar na dighi ma aghudum. aneghe moony ooy monon ezo orol orugh aghudum odi. ipa pa arooy teliki. etulan hini leede kecrol ani keedi ooy lo ta tol agbaay iben anogho zina. adon na dighi minen edie na dighi minon. ooy olo odi kua ogbebh bho moreliom arooy. ogbebh io molo arooy keeghol ami tatolani ke ezo bho eedi ami neva morol ani keezo bho ooy olo odi kua <hesitation> ami na adeghe na anogho kooy kooy olo edilava. okparam orugh aghudum ezirq. ami atailan ezo bho oony bho bho atulaa enaan bho. molo aruvuuny ani keekpliughu ani meenaaa vua so ipu. ibha ami uteeny odeghe kami adeghe. agba abeliom arol dalade